තාක්ෂණය නැතිව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එකට <hesitation> ඇත්තටම මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි <hesitation> ඔව් <hesitation> මිනිසුන් හැම දෙනෙක්ටම තාක්ෂණය නැතිව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද වන විට <hesitation> මිනිසුන් තාක්ෂණයට බොහෝ සෙයින් ඇබ්බැහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාම <hesitation> ඔවුන්ට තාක්ෂණය නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි <hesitation> ඇත්තම කතාව <hesitation> මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් <hesitation> තාක්ෂණය ගැන <hesitation> කිසිම දෙයක් නොදන්න මිනිස්සු <hesitation> තමන්ගේ ජීවිතේ <hesitation> හොඳටම <hesitation> ඉතාමත්ම සරලව <hesitation> යහපත්ව ඉදිරියට ගෙන ගියා. නමුත් මේ තාක්ෂණය <hesitation> දියුණු වීමත් එක්කම <hesitation> මිනිස්සුන්ට හිතෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා <hesitation> ඔවුන්ට අඩුම තරමේ <hesitation> ජංගම දුරකථනය <hesitation> අතට ගන්නේ නැතුව <hesitation> විනාඩි කිහිපයක් වත් ඉන්න බෑ කියන එක. නමුත් <hesitation> අපි උත්සාහ කළොත් <hesitation> ඇත්තටම අපිට පුළුවන් <hesitation> මේ තාක්ෂණය නැතුව <hesitation> ජීවත් වෙන්න. මොකද අපිට <hesitation> කනබොන දේ තිබෙනවා නම් අපේ සම්බන්ධතා පවත්වන්න අපේ පවුලේ ආදරණීය පිරිසක් ඉන්නවා නම් <hesitation> ඇත්තටම මේ තාක්ෂණය කියන කාරණාව <hesitation> අමතර කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අපිට අත්‍යාවශ්‍යම දෙයක් නොවෙයි. ඒ නිසා <hesitation> තාක්ෂණය මතම නොයැපී අපිට ජීවත් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්.